والله أني مو بإخصائي نباتات ما بفهم بالزراعة و هذي الشغلات، ما فيني احكي لك شلونك <hesitation> ت- تعتني <hesitation> ب- بنباتات في الأماكن المغطى والله حتى الأماكن المكشوفة والله. لأني وايد ما بفهم بهذي الشغلات يفيدك فيها إنه اسأل متخصص أفضل شي.